न्यूजीलैंड के मूल निवासी माओरी रिहिस। बताय जात हे कि ए मन एक हजार बछर पहिली पूर्वी प्रशांत ले डोंगी म पहुंचे रिहीन। नीदरलैंड के खोजकर्ता एबेल तस्मान ह सबले पहिली सोलह सौ के दशक म न्यूजीलैंड उपर पैर राखे रिहीन। कप्तान जेम्स कुक बछर सत्रह सौ उनसठ म न्यूजीलैंड आय रिहीन। अंग्रेज मन ह न्यूजीलैंड म बस्तियां स्थापित करीन। अठारह सौ चालीस म ब्रिटिश सरकार अउ माओरी मुखिया मनके बीच वैतांगी के संधि संपन्न होइस। न्यूजीलैंड के उल्लेख सबले पहिली बछर अट्ठारह सौ सत्रह म ब्रिटिश कानून म करे गे रिहीस।